आगो निमौन्या उपकरण ले चाइ आगो निमौन्या प्रक्रिया माइ चाइ सब भन्दा पहिला त आगो निमौन्या उपकरण माइ पानि को ट्याङ्कि हुन्छ, तीन हजार, चार हजार, पाँच हजार लिटर अनि तै माइ एक मोटोर जडान गरिएको हुन्छ जैले गर्दा पानि टाढा सम्म झाइसकौ अनि आगो निमौनाकि सजिलो भैझउ। साथै यै माइ पाइप हरु हुनान ठुलो ठूलो मोटो जै ले गर्दा आगो निभौनाकि सजिलो हुन्छ। अनि यै माइ पानि फाल्दया क्षमता चाइ उच्च हुन्छ्, तिब्र गति माइ हुन्छ जै ले गर्दा आगो निभ्दा कि सजिलो हुन्छ। यैले चाइ आगो निभौनामाइ मेजर गर्ने भनेकोचाइ साधन भएका ले गर्दा जा ता झाइ सकन्छ। अनि जा ता झाइ सक्दे हुनाले आगो निभौनाकि सजिलोले हुन्छ, यै बठे मानव क्षेति ले बचन्छ, अनि हमरा घर जग्गा को क्षेति ले बचन्छ। तसै तसै कारण ले गर्दा आगो निभउने उपकरण ले काम गरन्छ।